Mandeha mividy an'izay zavatra efa niriako hatry ny ela aho raha izaho no mahazo hoe vola tamin'ny loteria izany, ohatra hoe zavatra noeritreretiko efa hatry ny ela izay tena tiako a, dia mandeha misakafo any amin'izay hotely tena tsara dia mitondra ny zanako mandehandeha manao vacance